اواه انا مادابية تكون السخانة كتر من البرودة لانو السخانة راك- راك معليش راك تعرق ولا البرودة تقدر تقتلك تقدر ت- ت- تبهدلك كامل يعني نخاف البرد انا السخانة تحية السخانة